Ncheya tejna xenya jwa'n nchana, ta nzina reya' tyz na tana zi yo' o kena zyn depen xa'xa nzomen iz ncha nzo- nzo mi lomen taya jwa'n timen jwa'n napxa per iz ngenta tayal ta'ta ndamen zaba xe nak te ncheya mbes'na ncheya ex tyz nzo yal naley o nzo zi yal nabilta nzimen, ndoxkuaxa ngida' ner lyabma' thiobma' lo ki ngolo nguyma' zera tyoxkuama' kald kob, kald koba' yo yawa'y yo yaxa' ncheyida yo teda, nawue toztir ndye jwa'na, jwa'n la zebay na nchodre este na yo' yi'n zera yi'n- yi'n chilit mbes xagot yi'n chilenach yo yeknet jwa'na za nda ze nawue nya zeyi'a nken nkken- este ta yi'ay zebay mbay luego thi jwa'n nak este mbay thibay bes- bes tyz ngentosta mi'na per tayal toskuamen thi thi xopta' jwa'men zebay xoptare ndyoxkua jwa'nn- kon nit ta ze kon mbe ta jwa'n nlyaba, lyabana yo koba tatey yo' e la nche zinay na tys theyal nzo pes theyal komen lud mzit yek ney'na yo lud teda' yo yia'xa ncheyida. jwa're chamen ze ncha re yoba ncho zyn este <hesitation> xobmen komen bi'na kemen lud zyn narkamen ke yo'bana mbay thi thiba mbesna thi jwa'n mbay thi jwa'n lipa nazona, ze or re nchana ta gobta ta nchag ngona nchamen za len ngona lozo ngona jwa're tyoxkua este yo koba ye yo ma' ye yo lozoma', thioba lyaba ngolo nguya' ta tyoxkuay yo koba' perna este nzob yex lo nzil jwa'na ncho'i jwa'na tyoxkuay na tatey yo lud yo lun yi'na za nawuega ndiey jwa're taja nawue ndiey. jware nchana ta nzina reya'.